﻿जैसा कि अपन जाना घणा सारा मनका ने अर विशेष करके बड़ा-बड़ा मनका ने है जन्के पास जादा रीप्यो पीश्यो रे उने जानवर पाल बाको घणों ही ज्यादा सोक रे। अर जानवर भी कसा का, कुत्ता है बिल्ली है। उमे कई जो बिल्ली है। तो जो बिल्लीया रेवे नि वे अपण मालिक <noise> के प्रति प्रेम कसा दिखा? तो बिल्लीया कई करे अपनें मालिक के गोने आर बैठ जावे और मालिक का नाखून नाण यू खुतेर बा लाग जावे। अर मालिक जद भी ऊँके कानने दूध लेके आवे तो वा झट पीबा लाग जावे। और कई बार मालिक का जो गोदडा मतलब बिस्तराण में भी जार बैठ जा। कदिक कदिक वा मालिक के लारे भी यू घूमबा कानने बायरे चल जावे। तो जो बिल्लीया रे वे अन तरीका से अपने मालिक के प्रति प्रेम है दिखावे।